मुइ जखनी हलसु बार्ह कक्षा पढई तखना एगुड मोर सङ्ह्तिया हलिहे, ओकर घरवा हमार घरवासे लगभग याधा घण्टा तनाउ हलई उतरे केरे । एबे ओकरे गौंवामा कहदेउन इ दशैक बिदा उहे तखानइ बाह्र कक्षा जखनी पढै हलही तखना दशै क बिदावामा हुन्करे गौंवामा एगुडा छौंणी हलिहे पहुनाए याइली एबे ओकर फुफुक घर हलई कि एबे मौसिक घर उ त हैने थाह भेलौ ना मोर । एबे ओसने पहुनाए याइली हलिय, अ उ छौंणिया हलिहे यापन कहदेउन यङनावा बैठल उहे जहवा पहुनए याइली हलिय एबे इअ छौणावा फेरी एबे सैकिली लेले हलिहे बुले गेल उहे टोलवा केरे । एबे इ छौंणिया एबे देख्लिहे एबे मनवा मनवा रुचले हलिहे कथी ना डौलहिसे एबे रुचलिहे मनवै मनवै एबे कहे त सुरुमा कहाँवा सकतै ना । एबे ओसने रुचैकी माहा एबे उ सबदिन नै उ छौंणावाके हेरे यबिहे छौंणिया बुलई बुलई कि काकर कहवा हलई एकर घर कहके खोजै हबिहे । अ छौंणावा फेरी इचिहिची थाह पोउलिहे एबे हैत यि एबे मोरके रुचले बडिय कथी सबदिन एसिहे हेरे मोरके । एबे इहो एबे फेरी इचिहिची हेरे जाइ लगलिहे ओतही केरे, सबदिन एबे ओसने हेरै हेरैक एबे एक दिन एबे फ्द्कलउ हिन्का, परिचय करलउ एक आर्काक नांउ सभ पुछ्लौ । एबे एखना <hesitation> यगरे उ कहदेउन एबे खा तेने त एबे रुचबे कैलई ना पछासे हिन्का हसे बिहाअ कैलउ ।